एक छाता में ओके पकड़ खातीर हैंडल होला और एक मजबूत कपड़ा के गोल छत होला जौन भीगले से बचावेला।